أعتقد إنه الفرق كبير بين اليقة والإيمان، الثقة تكون مرتبطة أكثر بالتجارب الشخصية مثل الثقة في نفسك أو الثقة في الآخرين، أو بناء بناءً على مواقف معينة أما الإيمان فهو يتعلق بالمعتقدات واليقين في شيء أكبر، سواء كان ديني أو فلسفي الإيمان ينطي شعور بالأمان بينما الثقة تعتمد على التجربة في الواقع.